Am'piso matetiky matetiky romotry karakaraha amboa regny igny koa avy akeo misy lerany koa zareo malemy tampoka tsy hay raha mahazo zare.